Pare ekisanpulu <hesitation> maloo, a ka tara banta le a ye tara jio kono, banboo fanaŋ be wo le ňaama. Eee <hesitation> kutoo, tantoo.